Siini om iks umbõlõ pall'o erinevit sortõ aga mina näütüses esiq küll siini üldse ei süüq. Aga mis maq mõistaq üteldäq, om näütüses sampinjoniq, et noid saa kas sis lihtsalt tetäki sampinjonõ ahoh vai midägi säänest. Ja sis tõnõ populaarnõ om kimmähe kikkasiin, minkast om hää säänest kastõt tetäq.